Inyanga yange ya khuibula ne enyanga endayi saba mubulamu bwanje sichila nenyanga ina itukhanga ubecha nomanyire omwaka emiaka choli nacho chikhametekha noli nende miaka ishirini enyola wakhatusia ishirini na moja khe inyanga ya khuibuliwa ne enyanga endayo yakha tukha kenyakhana ukhabekho shindu noli nende amang’ondo uchie ubukulekho neli ekeki notekhela abandu nebalia bala khuimbilakho unange ulie naba, urange batina baba urange majirani bono ulinaho aembi balecha balakhulorakho enyanga yoyo ya khubulwa niba netushile nometanga emiaka omwaka khumeta khu mwaka ko ulinacho khuinyanga yakhuibuliwa onyala khubaa alinende amang’ondo nabola <hesitation> khe ndekha khuikhala saa ango ano enjiekho kama abundu onyala khuikhulakho abashiange ondelekha chinyama chisimba endelecho chichota endelekho chiswara eshindu shie esili khulolakho misibala mubulamu khuli ndi.